צו מאכן א גוטע מינע <hesitation> דיפ פון קנאבל איז מ'נעמט שטיקלעך קנאבל און מ'לייגט עס אריין אין וועדשטעבל אויל און נאכדעם לייגט מען עס אריין אין אויוון ס'ווייקט זיך אין די אויל. דאס איז איין גוטע זאך. אויך קען מען נוצן קענאלע אויל פאר סיי וועלכע זאך וואס מ'וויל- <hesitation> רוב זאכן נוצט מען קאנאלע אויל. זופ מיט לאקשן, די אלע זאכן לייגט מען אויך אריין קאנאלע אויל און שוין.